O'simliklarda hech qanday og'riqlarni his qiluvchi retseptorlari va ularni o'tkazuvchi nervlar yo'q. Ularda faqat yorug'likni, issiqlik va sovuqlikni sezuvchi retseptorlar mavjud bo'ladi. Va faqat ularni sezadi.